पेंग्विन हो जनावर थंड वातावरणान रतत तशेले। तेंची चाम्बडी दाट असता म्हणात तेक थडी खान्य ह। एक कारण जालय पुन दुसर कारण म्हण्जे तेनक। एक रक्षा कवच म्हणान बारी दाठ दाठ लेव दिला। ज्याच्य खातीर ते इतक्या थंडेन आपली रक्षा करतात।